Ngo de guro vem a vem bik aunbem de ngia drem ngu pelek necha vem ngia drem cha pa ma thaes nacha ut du drem ut tet temnacha du ut tugas ura ut tet temnacha da chlan ia ut taen, ut taen pe va renggi atham ura ut tet tamnacha du ut taen save cha sunaski chlan ia ut taen save cha sunaski chlan ia ut tet du tet tamnacha gurovem a vem bik abes mamar a ngu nechment du chule necha vem. Kok ut mo demna, demna de utmo ut tet cha dethik de de chule de thik kiama cha met de chule un de cha met de cha nip, kia nip de cha met du chul un dek kusek ma un klan sa un met lugut de thik de chlan chia aunaes sa un met lugut sa chak kule glaulul. doki aik kule chi glaulul. Doki abes klue un glemna nana i thik de sa cheik da chanip du chule ngo de muchave de iresk ngo. Dechlam ia ngu nari cha ma mambu mali chlan mudu chlan ia utet temna da ut tain dam nget, de mamar ia ngia tuguesngn de iresk ngo ia chule gurochi ma mali ngu nachi un det da tharochi da, chusek ma un de unbe unde cham daka a vek pik de ia ve cha nip. Dak kusek ma un glan klue un, se iresk ngo mamar ia a ngunok ura menia. Da <hesitation> kule ngo lu ma nanga chusek ngu tulu a taes klan danang bes nachi gurochi ipik ma ngu nachi undes ura ngu nachi chule un be va vet. Da tha rochi vek ma unacha rochi vek de cha ve. Da sa thik de unme cha lugut de sa un metmenacha nacha do choki thek kule cha ngis do choki thek kule cha ngis.